मोला सबसे ज्यादा डर हाथी से लगेल। हाथी अपन सूंड से आदमी ल उठा के पटक सकत है। अपन पैर ले कुचल सकते। हाथी हमर गांव में खेत ला भी बर्बाद कर देहिस है। हाथी से यही बर मोके डर लगेल।